Kotoh ma ei mõistaki sushit tetäq. Samal aol, ku ummaq nuuq as'aq, tuu merevetik, miä sinnäq ümbre käü, ja sis riis ja määntsegiq lõhetüküq ja või-ollaq kuigimuudu mökerdänüq valmis tuu sushi kah.